അതീല് മല്പുന കേല രീഥി ഉന്ദു വന്ജിന। രീഥി പന്ദ ബേഇപ ഉനു। ഭേഇപ നഗ। ഥര്കരി പുര ഐഥ ഫിബേര് പുര സുന്ദു। <hesitation> മേഥ്ഗേ അപ്പുന്ദു ഭുക ഐഥ। മിനേരല് വര്രി ഉന്ദു കേല വിതമിനേ ഐഥ। നീരിദേ കലദു കലദുദു। <hesitation> പോപ്പുന്ദു ഉനോന്ജി രീഥി പന്ദ ഫ്ര്യ് മല്പുനു। ഫ്ര്യ് മല്പുന ഐഥ ഫത്സ് മസ്ത് അപ്പുന്ദു ഫത്സ്। ജസ്ഥി അനഗ ഐഥ ചലോരിഏ ല ജസ്ഥി। അപ്പുന്ദു ഭുക ഫ്ര്യ് ഇദു മസ്ത്। <hesitation> തേമ്പേരതുരേ മല്പുഅ അപഗൈതു കേല വിതമിന്। പുര നസ്ത് അപ്പുന്ദു ഭുക ഉന്ജി രീഥി പന്ദ। പ്രേസ്സുരേ ചൂകിന്ഗ് മല്പുനു പ്രേസ്സുരേ ചൂകേര്ദു। സുമര് വിതമിനേ മതവു വര്രി ഉന്ദു പ്രേസ്സുരേ। ചൂകിന്ഗു തിമേ ല മസ്ത് വര്രി ഉന്ദു തിമേ കമി। അനഗ ഐഥ നുത്രിഏന്ത്സ് വിതമിനേ പുര ല। വര്രി ഉന്ദു ദാല നസ്ത് അപ്പുഛി।